saud Arabia won irritbeken foni midani iyyo tende iyoo sagale tha kolathana kapsa yedeni tha ishiaatok shawarma tarid mutabak uruzalbukhari yeden aruzalbukharin midaniyey thokinen taari yedeni supu garumii makka saudii arabiyat suntii midaseniey ishisunen shawarmanii sagale lila bekhenu ishinenin fonin midaseni Lila arabutant nyatay